ماجی مائو گھڑی گھڑی اوٹھائڑو آوی مین اوٹھے کونے ۔ اوٹھتے ڈاتڑ کرتے راٹی کھاتے اسکولی جی کپڑی پرتے اسکول جان پون یان بھیڑی پچھے کلاسامین ٹیچر ڈجی پڑھائین پچھے پوٹھے آوہن پچھے اسکولی جئ کپڑی مٹاوین پچھے اسکولی جا ھوم ورک کرتی تھوڑئ تائین رمین پچھے تھوڑی تائین فون ڈکھی کاڑیا ڈجیا ڈکھین چھے پچھے دکان نا مین جان چھے بڑی پوٹھے آوین شام مین جی مائو روٹیا رادی روٹیا کھلتے نوتے رھون